जेलीफिश आपली रखणण करपाक आपल्या आंगार। असलेल्या केंसाचो उजार करता हेया केंसाणिं। विक्क आस्ता जोर कोणें हेया केंसांक हाथ लायलो। जाल्यार हें विक्क तांचो जीव काडता आनी। जेलीफिशाक राखता आपल्या शिकार करूं‌क। येतोल्या शिकारेक तो दुखाचें मोरॉंण फावो करता। हे तोरणजेलीफिश आपली रखणण करता।